بہت قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آلو، پیاز، ٹماٹر، کھیرا، لوکی، پالک، پودینہ، دھنیا، لِیسون، ادرک، مرچ، کالی مرچ، لال مرچ، کدو، بھنڈی، چلی باجی، اور انہی قسم کی باجیاں ہیں۔ سو سبزیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ سبزیاں زمین کے نیچے ہوتی ہیں: آلو، میٹھا آلو، شکر قندی۔ پھر اس کے اوپر ہوتی ہیں، جیسے کہ اپنا کھیرا ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کچھ سبزیاں ہیں جن کے منجے آئیڈیا ہے کہ یہاں یہاں سبزیاں ملتی ہیں۔ ایسے بہت سارے سبزیاں ہیں جو اور بھی ہیں، جن کے بارے میں بتانا ہے۔